Fomba fiasan'ny grille-pain ndreka izy io koà mandeha amin'ny alalan'ny courant, de atsofokanao akagny mofo tianao ho masaka na karanjany, de tsindrianao fogna bouton, de rehefa de i machine igny mi a grille-pain igny mi mamoakan'ny mofo io rehefa hoe vita i <hesitation> nahandrony akao.